Fômban-drazan̈a bôkà kore atsimo zen̈y manao fety mideka irô ny fito amby rôapolo faha rôampolo fito amby ny volana avrily zen̈y. Fa selebrasion ny fain an'ny party zen̈y irô fain an'ny partety eky dia man̈amarika ràha ataondrô in̈y zen̈y man̈ano seremôny ndraiky konsera àby irô, misy koa oe eolien zen̈y ataondrô oe.